Oke, kenapa kuliah itu penting? Kuliah. Tong kuliah ini tong kuliah untuk apa sih? Ko mo bilang cari ilmu, ko mau cari ilmu sampai mana? Ko mo cari ilmu sampai mana juga jaman sekarang itu tong kalo kuliah tong kayaknya, bagaimana e. <noise> Begini, jadi kuliah itu ada penting ada tidak penting. <noise> Kuliah yang paling penting itu ko kuliah tapi ko aktif untuk segala sesuatu yang ko lakukan itu ko aktif boleh. Jadi ko punya pengalaman begitu. Jangan ko cuma menuntut ilmu tapi tidak ada pengalaman. Itu namanya bullshit. Itu ko tipu aja. Kok tipu masyarakat. Itu ko punya potensi untuk tipu masyarakat tuh ada sekali. Karena ko tidak punya pengalaman. Ko cuma kerja berdasarkan teori. Tapi kalau kuliah kitong bilang penting itu kitong kuliah baru kitong ikut kegiatan di kampus ada kegiatan apa <noise> kitong pergi ke sana kegiatan macam kitong kegiatan fakultas, kitong pergi ikut kegiatan. Jadi kitong punya pengalaman begitu. Jadi, ilmu tu bukan masalah teori, ilmu tu masalah pengalaman aja. Anak SD saja bisa perbaiki mobil, kitong ini yang s satu sampai elektro juga ini su semester berapa ini otak masih kosong ini, harus baca buku banyak-banyak. Tong dapat baca buku banyak-banyak juga dapat tipu mo, tra dapa kirim ke jepang begini. Ko mo baca buku sampai mana, ko tidak punya pengalaman ko dapa tipu. Baru coba orang yang tipu kita orang jauh ka, tong pu keluarga sendiri yang tipu kita ini. Jadi kuliah itu ada penting ada tidak penting. Ko kuliah, kuliah boleh tapi ko ingat ko kuliah tu ko punya tujuan. Ko buat tujuan dulu. Ko buat tujuan ko mo kuliah buat apa. Misalnya saya, sa ambil kuliah- sa kuliah sa ambil sa pu juusan elektro sa pu tujuan apa, sa pu tujuan satu saja, sa mo buat sa punya kampung sana itu ada listrik yang tanpa pake meteran. Jadi kitong hanya bisa pake pulsa. Pulsa juga pulsa- pulsa yang memang tidak terlalu ribet. Jadi sa mo masukkan sa punya itu tu teknologi- da punya teknologi elektro. Jadi bukan teknologi dili-digital. Oke, teknologi digital ini lagi berkembang tapi teknologi elektro ini dia lebih meluas. De bisa masuk ke digital juga. Itu hanya persoalan softwork, hardwork. Jadi makanya sa mau ambil elektro itu karena itu. Sa tidak mau ambil yang ilmu pemerintah lah, hukum lah, semua itu semua berdasarkan teori, sisanya tu ko tipu dengan ko punya jiwa sebagai manusia, ko tipu masyarakat kiri kanan dengan semua itu. Ko boleh kerja jujur tapi ko kerja jujur ko berbicara dengan ko pu air mata sendiri. Itu yang terjadi di indonesia. Kitong berbicara jujur soal pendidikan ini kitong berbicara dengan air mata. Kalau ko tidak berbicara dengan air mata berarti ko berbicara dengan amplop. Baru ko bisa beri cara jujur. Itu bukan jujur itu tipu. Munafik itu. Ko datang sudah. Ko datang ke papua ko liat banyak sekali anak-anak yang- kitong di papua bukan ketinggalan karena pendidikan atau apa, kitong di papua tu dapat tipu dari kitong pu orang tua sendiri. Masalah paling simpel di papua soal pendidikan itu fasilitas. Dan di semua, seluruh indonesia ini, <hesitation> seluruh negara, seluruh dunia ini, fasilitas yang paling dipenuhi itu ada tiga hal, tapi satu sa lupa, ada dua aja yang saya tahu, kesehatan dan pendidikan. Bagaimana mungkin fasilitas untuk pendidikan itu dibatasi di negara yang sebesar indonesia ini, punya tambang besar sekali ada di freeport timika sana. Soal pendidikan dibatas-batasi. Kamu kalo mo makan uang, makan saja sana, tidak usah mo datang bilang ke kitong pu anak-anak. Setidaknya kamu datang ini kamu lihat kitong keriting, kitong lu-hitam, kitong ini lagi mo berpendidikan. Baru nanti kamu datang bilang ke kita, "kamu sekolah dulu e biar kamu pintar, kamu bisa bangun kamu pu kota ini." Kam pu bahasa-bahasa bodok itu, kam kas bodok kita yo tidak bisa ka. Jadi papua sana itu juga kitong pu kampus-kampus di papua itu juga bagus, cuman kurang fasilitas saja. Dosen-dosen yang mengajar sana semua itu dosen-dosen yang memang berkualitas. Mereka juga punya gelar, mereka juga punya tanda bahwa mereka pernah kuliah, kata bung rocki begitu Mereka juga punya, cuman mereka kurang di fasilitas. pemerintah kamu makan apa ka. Maksudnya kamu kasih fasilitas to. Kitong ini uang banyak sekali. Dana otsus pica ni sampe triliun. Ko buat papeda mungkin satu jayapura, satu papua, satu timika itu bisa makan sampai gila. Buat papeda aja, ikan kuah gampang aja, tong masyarakat bisa. Itu dong pu dana pica banyak- banyak sekali sana baru kam makan uang itu. Barang itu kemana ka? Tong ni terlalu kaya sekali soal pendidikan ini. Belum lagi kalau bicara pendidikan pindah lagi kesehatan itu su bicara lain lagi. Pendidikan saja begini mo pindah ke kesehatan tra usah bicara sudah, tutupi aja sudah. Kam berfoya-foya situ sudah. Jadi tong mau kuliah, kuliah sampai mana dulu? Kalo ko kuliah tidak punya tujuan, aduh, lebih baik sa rasa kayaknya dalam ko pu hati itu kuliah tra penting. Ko akan bicara kuliah penting karena ko pu orang tua mampu. Ko pu orang tua mampu jadi ko bilang kuliah penting sekali. Padahal ko juga tidak punya tujuan. Tapi torang yang kuliah berdasarkan ini, cuman mengharapkan- tong cuma berharap saja di beasiswa ini, sejak kapan kuliah itu paling penting? tong pu kuliah penting itu kalau memang pemerintah juga pikir. Dong saja tinggal bicara kiri kanan, bicara ini, bicara itu. Kitong pu dana- kitong- kitong pu uang saku ini tiga bulan sekali, tujuh koma lima. Tong terima satu tahun sekali, lima belas. Itu apa itu? Lima belas, aduh yeskon e, sa rasa lucu saja. Kam yang kuliah baru kitong yang atur barang baru kitong yang kasih kamu uang begitu kami rasa bagaimana e. Kayaknya kitong tukar posisi boleh, saya senang sekali. Jadi seperti itu sudah. Kam mo bilang kuliah penting, kuliah penting sudah, sa ini kuliah ikut alur saja. Mau penting, tidak penting, sa punya tujuan ada. Sa tra ma jadi pejabat. Pejabat menggelapkan uang, sa tra mau. Saya akan balas dendam itu kalau sa yang jadi pejabat.